Néni ujoow béwu tiin taan umiré gapoor, aw bémojul maal, nubojéén to jo ufaak kinding nuŋorul furasi miin ujoow uwu jambi gapoor gagu guyuho miin uyifoor nugo. Mara gapoor néni uyifoor nugo jaa kankaan gasomút